Koowí këndee wí uñáalanu muntum ací dí kawa. Përe pí mëndee pul amëñawaţ muntum, muntumu kañáal. Ngëţëb cí, uyámaţ, uliyëk, mënsobela ná láaj. Ngëţëb mëndee ngul uncí kaleen ñaan te najáku mëncí kañáalan ngëţëb uwala muntumu cí kañáalan ngëţëb. Á uyámaţ wul awusáancara dí imáaj, uncí mënkooţëráaţa bá yël uwala mënjúsaţ bá muntum awubí mëñáalan muntum. Mënsobela mí kak ná láaj unk dí muncí dun, mëndee bá kandee mul amëñawaţ muntum, muntumu kañáal. Kon ñaan mënká pujá mëndeela awubá këñaw muntum këyëlan kancína bañaan.